Mɛpɛ dɛ mɛyɛ edwuma a mepɛ medɔ sen dɛ na m'aketua mpo bosuar mpo asen dɛ mɛyɛ edwuma a m'akoma nnyi m' na woetua me bo akɛse akɛse. Ebɛnadze ntsi na mereka dɛm? Edwuma no eyɛ koraa na ewɔ dɔ ma dɛm edwuma no anaa edwuma a epɛ dɛ eyɛ nye no a, eyɛ mpo a nntse brɛ. Waa bɛyɛ bɛyɛ bɛyɛ bɛyɛɛɛ a kyerɛ dɛ ehyɛ obi n'ase na nyimpa no soma wo beebi ma na ee- w'enyi gye dɛ ebɛyɛ osiandɛ edɔ dɛm adze n'. Nna mpɛn pii no ɔba dɛm a sika no suar dɛn mpo a ɔsom wo bo. Na ɛpɛ edwuma fofor mpo ede ka ho. Naaso edwuma no w'akoma nnyi m' na bo no soso koraa mpo a edwuma no a ɛreyɛ no ɔmmfa mfasode bia mbrɛ nyimpa ɔmmboa adasa. Wode sika no a na bɛgye naaso edwuma no a ɛrɛyɛ no bohu dɛ ɔwo nyimpa no adzekye koraa na ɛrokɔ edwuma mu a na wo yamu ahye wo bɛka dɛ obi rekɔyɛ wo biibi ntsi emi mom dze mɛpɛ edwuma a m'akoma wɔ m'.